پہلا تے کیمیکل سگنلز <hesitation> مکھیاں خوراک لبن تے خوشبو والے سگنلز چھڈ دِندیاں ہن۔ دوجھا مکھیاں ایہ سگنلز محسوس کرکے اوس خوراک والی جگہ تک پہنچ جان دیا ہن۔ تیجا ناچ ہل چال خاص کرکے مکھیاں متھے تے ویگل ڈانس کر دیا ہن۔ تیجا درِشتی <hesitation> اتے ہل چال اک ڈانس دسدا ہے کہ خوراک کِنّی ہے، اتے کِنی دُور ہے۔ کجھ مکھیاں دوجھیاں نوں خوراک والی جگہ تے اُڈدیاں جا ہِلدیاں دِکھا کے سُچیت کر دیا ہن ہل چال درِشتی رہین دوجیاں مکھیاں نوں خوراک والی راہ دِکھاؤندا ہے۔